ס'דא אסאך זאכן וואס מ'קען לערנען. ס'דא סייענס, מעט, <hesitation> גרעממער, זאכן וואס מ'קען לערנען זענען אפילו מוזיק און ארט. ס'דא היסטאריע, שרייבן, ליינען, שפראך, <hesitation> און נאך אסאך אנדערע זאכן.